ازيك عامل ايه؟ <hesitation> أول مرة تيجي حفلة زي كده ولا جيت حفلات كتير؟ أنا صراحة دي كانت أول مرة باللنسبالي يعني أنا كان نفسي أروح حفلات من زمان لكن مكنتش بعرف ومكنش في وقت أوي أو يمكن مكنتش عارفه ازاي أروح بس قولي ها ما يعني الحفلة باللنسبالك تمام مبسوط بيها ولا ايه النظام؟